Kɨtɨ ja ntichi xini. kɨtɨ ja ntichi xini ka ku kɨtɨ ja ka chintéti ka chintéti naá jina'ati ku su kɨtɨ ja ku lusu suni, suni ntichi xiniti chi yo nayuú jina'ayo tu ka jinɨo nukua ɨó te lusu un kainstu'ún nuyo na tu ka'ana ja ku jián ntauti, kainstu'úti nuyo, te ja kutu jakú inka kɨtɨ xaán ka ka'antuna jina´ana kutu va'u yuan va'u yuan suni tu naá tintoó vaí siki nayíu ñuú xi sikí in nayuú te nteé ntauti yuku ñua suni ka jinitɨ jina'atɨ kainstu'unti nuyo jina'ayo te ku in ñuán te inka kɨtɨ ku xintɨki, xintɨki yuan ka yu'uti ka ka ka kanaáti te kanajɨɨnti jina'ati ja kuaá, chi nasu in ntetaán kɨvɨ te ntetaán hora ka kanajɨɨnti chi ɨó in kɨvɨ ja ka jíniti nu kua ka jini kɨtɨ un jina'ati te kainstuúnti nuyo in xintɨki nu ni nteéti ka ɨn ja kuá ni nteéti ni nteéti te yuan kainstu'únti nuyo nú a in kuachi kañaá, tu'ún xaán xi nu koó iniñuú yuan ku kainstuunti kɨtɨ luli un ja ku ini ñuuna yaa jinana.